Razwarɩyǝ wǝǝ, wɨ ri bɨlericiirǝ lóo toŋ lǝ kǝ́ e le kpii bɨleriyǝ we rɨ razwarɩ ǝkǝ ǝ lǝ fɨ a lóo toolu lǝ̈ galakurǝ mɨ ŋ toolu lä afɛɛyǝ we kɨtɨŋkǝ ya cɩɩ o toolu lä wɛlɛŋrǝ mɨ anyɩŋkǝ sa lo gurǝ sa lǝ ǝ yǝ kɩɩkɩ mɨ akɔnɩkɔnɩtuyǝ oturu razwarɩ wǝ́ ǝ lǝh fɨ o toolu lä wɛ.